أفضل العيش في عالم خالٍ من الفقر. لأن في عالم خالٍ من الفقر، كل الناس بيكون عندهم فرص متساوية لحياة كريمة، تعليم جيد، ورعاية صحية. هذا بيساهم في تحسين جودة الحياة للجميع ويقلل من المشاكل الاجتماعية.